اب دیکھو، اب میں چولہے پہ جا کے فرائنگ پین پہ کچھ بھی تل رہا ہوں سمجھو، سپوس انڈے کی بات ہوئی، ابھی انڈا تل رہا ہوں سمجھو۔ اب انہیں چپک گیا تو اس کو نکالنا <hesitation> کیسا بولتے؟ بہت ایزی نہیں ہے، بہت دماغ خراب ہوتا۔ امی آگے پکار لیتے کہ ایک کو کر رہا ہے بھائی، کیا کر رہا ہے بھائی، پورا توّا خراب کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا، اور پکار دیا۔ تو اس کو نکالنا کیسا بولتے؟ پہلے توّا کو پیچھے <hesitation> پلٹا کے ٹھنڈا پانی ڈال دینا۔ اس کے پر نل میں سے پانی کھول گیا، نل کھول گیا، پھر پانی بہانا، اس کے پر پانی بہانا۔ تو کیا ہوتا، تھوڑا دیرے دیرے لوز ہوتے رہتا۔ اگر اپنے پاس کچھ التھانی ہے سمجھو، التھانی لے کے سلولی گھسنا، اس کو گھس کے آرام سے محبت سے نکالنا۔ آٹومیٹک ونیو خود نکل جاتا۔ اس کے بعد میں اس کو پھیک دی کے، پھر ڈِش واشر سے پروپر سے پورا ڈِش کو صاف کریے، دھو دینا۔ باتاں بہت سنتے، ایسے کاماں کرتے ہم بھی کے، لیکن پھر بھی اپنے کو کرنا بھی دل بولا، اپن باتاں بھی سنیں گے، کھائیں گے بولتاں، ذرا رسک لینا پڑتا۔ یوشیلی تو جلتا نہیں، جو پہلی بار کر رہے ہیں، انہوں سے جلتا۔